<hesitation> Fômba mahômby ai hiadivagna amina harcelement mahazo zaza ampianaragna zao ai, <hesitation> mila hatsaraigny relation entre le zaza sy mpampianatry, le mpampianatra zegny mila asaigny <hesitation> mitandregny tsara le raha koragnina zaza de tsy asaigny masiàka be loatra koa de vakeo koa le <hesitation> zaza le mi-harceler mpianatra hafa ai mila sazigny.